Papaka ova, papaka ova yande ipuereta ñamae jokuae arare jare ɨvɨre kiraiko yande yemongueta öi jare yandepɨa yande puere vaera ñanerëtape ikavi yaiko mopeti rami